दुम्रपान की एक अशी मशीन आ वाई, कि बीडी, सिगरेट काई भी पी अच्छी नहीं। तो कासे उनी मशीन में मालम पड़ी जाए, पर मनत आथ तक बीडी भी नहीं पी, सिगरेट भी नहीं पी। क्योंकि ये बहुत बेकार चीज रहे, ये काम लंस ख़रा हो जाए, फेप करते तो ये जराशोक चोकरों चे। कि बीडी ने, सिगरेट ने पी रहे, ये ताशोक ये थूड़ी थोड़ी नहीं है नहीं भाई, ताई पपा कहनूँ पड़े थो, कि तो सिगरेट पी रहे अभी से।